<noise> Valla birçok kitaptan etkilendim; ama en çok etkileyenlerden bir tanesi, zannediyorum bin dokuz yüz seksen dört idi, ve bugün de dönüp baktığımda geriye, şu anda yaşadıklarımızı anlatıyor gibi. Dönüp bir daha okumam lazım aslında.